Indonesia ni chamung kwbangma tei hayungni chinani indiani tei haphangni tongmung bai kwrwngwi tongo. Kwplaisa manwirok wngkha chana narwg chili lem tei jwng. Nasi goreng chajak chana tei mia goreng chajak chana wngkha dophani jotoni hamjakma. Rendang kaisa swkang khe songjak masala bai sungjak malkhungni chamung swngchar gwnangwi mung gwnang. Satay samung bai swprakjak sajla tei gado gado salad wngkha khothok chamung. Tempeh tei Tofu wngkha jotoni thani protein ni chamung. Indonesia ni lamao chamung wngkha martabak swnamjak pancake tei bakso samungni chamung. Borokrokni hamjakma nungmungrokni bisingo tongo teh botol kwthar jasmin cha tei es cendol narwkni thumwi nungmung. Bini khakchangma bai Indonesiani chamung kwbangma tei kothok.